Nti sɛ woayɛ wo mfikyifuo bi ne wopɛ sɛ wohwɛ ne yie a, woahu sɛ mfikyifuo no woyɛ a, woduadua nnoɔma bi te sɛ atosodeɛ no, ɔno ne wɔ hɔ pa ara na saa nnoɔma no so no, ɔɔnyini a, ɔmpɛ fii mpɛ wuraa nti bi wɔ hɔ so a, wogu no nketewaa saa no ɔɔnyini a, wobɛhu sɛ ne nwuraa bi so asane afifiri wom. Wopɛ sɛ wohwɛ no yie pa ara deɛ a, ɔwɔ sɛ wododom yiyi nwuraa nyinaa nti no baabi a wobɛkɔ a, wobɛhu sɛ hɔ afu no, ɔwɔ sɛ wodɔ hɔ ma no yɛ kama firi sɛ, ɔfu kɛseɛ a mmoa tim kɔwurawura mu kɔsɛe wo nnoɔma no nso sɛ wodɔ hɔ ma aseɛ no da hɔ ne nwura biaa nnim a, wobɛhu sɛ nnoɔma no tim nya ahoɔden fifiri kama nti mfikyifuo deɛ woyɛ a, ɔwɔ sɛ wonya ntoboaseɛ dodom ne afei sɛ nnoɔma no a woaduadua no nso ohia nnuro bi a wode ka no a ɔbɛma no ayɛ yie ayɛ fɛ a, ne woapɛ bi de aka no.